Tyong'ik cheyae kasi kemoi ko tyong'ik che chang ochei, mi tyondo nekekureen iin kip nekekureen seseet, seseet koripe piich che ya- ya yakemoi amu kemoi ko chang tukuk che akistos ochei, kemoi komuuch kopwa choriik, konyokochorsa, koyamii seseet kemoi koripe kai kayae komachutu kiy ne oo am komachutu kei akomachutu chii ake tukul nemopokayae, ko seseet ko meken seseet ko akikishani kole til ki- ki- kieku ki- ki- ki eku ki- ki- kieku ki kararanit komp kikararanit kompaund nepo chicho nepo chii ake tukul ee, tyondo ake namba tu nepa aeng' ne- ne neripe ne- ne nepaishei kemoi ko- ko- ko pusiit, pusiit koripe akine koripe akine kait kap ko- ko kait ap chitukul ee, chitukul, ripe kayae komachutu komachutu tyondo ne- nekekureen muryat, komachutu erene, ako ripe sung'ukani kemoi siko siko sikomai kole kamii kamii ka- ka- ka- ka machutu kei ka kompaund nepo chito, tyondo ake ne. Ne- ne- ne <hesitation> tyondo ake ne- ne nepaishe kemoi ko- ko ng'etunde, ng'etundo komachenge chakula peet, kararan kemoi ya ki- ki kisiis ya kisis emet kopokocheng chakula amu karuyo tyong'ik alak, ako tyonyi kokeny ii, ko- ko kong'am amu ma- ma- mawendi peet ya keere tyongik alak, wendi kemoi amu sokonyor chakula che ame, ako tyondo ake nemacheng'e chakula peet ko reresiet, reresiet kopaishe kemoi amu makertoi makertoi peet, kwendi kemoi sokonyor chakula che yame, tyondo ake ko kipsoywet, ang'ot ingokaik alak tukul komii ko- ko komaruitos kemoi, komaruitos peet, ng'okaik ko mii ngokchee ne ngokchee kipsoywet ii, komarue maruey kemoi, inee ko inee neing'eti piik amu mii saishek che meche ko- ko- ko kotee, koteei kemoi sokong'et piik, ako siko kokeny sokoparu saishek chikakoitita.